Eeh ha nyalomaare ne to woɗi naange sosai miɗo yara ɓana lita tati sa'I go ɓo lita nai ha asawere ɓo miɗo yara ten litas ko eight litres